په سپي کې عامې روغتيا مسألې شاملې دي. د د ډېسک اسيا يا ارترايد د غاښونو ناروغي، چاقي او د پوستکي الرجي. ځينې نسلونه د ځانګړو شرايطو سره مخ دي لکه په کې د زړه ناروغي، منظم وتل د مايناتو او متوازن خواړه او تمرين کولو ته ضرورت ده چې دې خط - خطرونو اداره کولو کې مرسته وکي.